لا أميل جدا لقمه الجبل و اتأمل <noise> في السماء و اكتشف ازاي طلعنا الجبل و ازاي قضيت فيه وقت زي دا بدون خوف من المرتفعات او حاجه زي كدا لان أنا بحب المغامرات.